ساس مختلف انواوې لري چې خوړو ته جلا خوند ورکوي او مختلف دي <hesitation> توپیر لري یو تر بله لکه د بانجان رومیو ساس شو، د باربیکیو ساس شو الفرادیو ساس شو، پیستو سویا ساس، ګرم ساس او همداسې بیچ میل چیریاکي ساس او داسې نور.